So tawi aɗa yiɗi anndude tawi ko njiyata ko ko goonga tigi tigi, a ƴeewan banngeeji ɗi fof, ƴeewa tawi ko ɗoon tan artata. Ƴeewa kadi yimɓe kadi no njiyrata ko njiyata. Naamnoɗaa yimɓe ko njiyata ko ko hollum. So yimɓe heewɓe malle yimɓe fof njaabiima e ko cikkuɗa woni ko, ndeen ko njiyata ko ko ɗum tigi, goonga, ko goonga.